हमरो स्मरणसक्ति र एकाग्रता सुधार गर्न मदत गर्ने बहुत प्रकारका खानेकुरा छन । तै मध्ये केइ भन्डेहो भनेपछा ओखर भयो, चुकुन्दर भयो, मेवा भयो, यि यस्ता प्रकार का खानेकुरा ले चाइ हमरो स्मरणसक्ति ले एकाग्रता सुधार्दा कि मदत गरन्छ ।